حاجه رومونتيك شفتها أنك نتصور تهدي من غير مناسبه و لا، و لا يخرجني من غير مناسبه زادا، يعني نتصور حاجه يعطيك هديه باهيا هذي أحسن حاجه حقيقه خاصة من غير مناسبه هاكا مفاجئه نحسها برشا رومونتيك.